wula kono yiroo i ka a fo miŋ ye ninkoŋo, haa, ninkoŋo ka ňaa diiyaa le iyoo, aki, peresko, feŋ kumuriŋolu bee muumee loŋ. feŋ woo feŋ niŋ a ye a tara asiidoo be a la, a ka moo ňaa, xňa diiyaa le.; ninkoŋo be wolu le kono, tinbiŋo be wolu le kono. neemuna meseŋo fanaŋ be wolu le kono,.